أول حاجة كنشوف الإضاءة واش عكس الشمس، وكتكونش شي بلاصة فيها الظل وثانيا كنشوف الإطار العام ديال الصورة باش الشخص لي غيتصور يجي في وسط الإطار بشكل مضبوط ومن بعد كنشوف الصورة منكونش بعيد نحاول نقرب وتكون المسافة قريبة.